اللون البرتقاني باللنسبالي بيمثلي ال- حيوية وبيفكرني بشروق الشمس والبرتقان وبحس إن هو لون عموما يعني خفيف كده ومليان حياة وإيجابية